لما أفكر في اللون الأحمر يعني تبادر إلى ذهني مشاعر جوية وحيوية، أحس بالقوة والشغف، وكأنه لون الحب والطاقة <hesitation> بعد يرتبط بالحب الرومانسية مثل الورود الحمرا، كمان فيه أشياء مثل الخطر مثل إشارات المرور والأطعمة، خاصة الفواكه يعني مثل التفاح والفلفل الحار، بشكل عام الأحمر يعني يثير الإهتمام ويعبر عن مشاعر جوية. <noise>